घृणा हमर मन में तब होएल जब दूसर आदमी के देख लेथी। नया बाइक खरीद लेहिस कार खरीद लेहिस। आदमी मन के देख के हो जाएल की नही हमर जगह आबे नही करेल। ओहि ला घृणा कथे आज तो समाज में सब करथे। तुमन तो समझदार हाँ समझ सकता।